<noise> menurut ngoji <noise> inomo manege sangat berpengaruh terhadap nanga kesehatan, nanga roese mane, trus nanga pikiran. Jadi dalam ajaran agama manege <hesitation> setiap rejeki yang wa make manege harus halalan thoiyibah, harus <hesitation> ma barang juga halal, ma sumber juga yang wa make manege halal. Nako ua bisa nanga roese mane bisa i rusak, bisa panyake sagala hal bisa o kia <hesitation> i ngitangono atau i ningosa ma nako <hesitation> o inomo manege kan wa- wa <noise> <noise> <noise> ojomo <noise> manege <noise> <noise> de akere yang ma udomo manege <hesitation> <hesitation> i o kia <hesitation> i gamu de o kia <hesitation> o kia sumber yang tida halal, trus ma barang manege <hesitation> o kia i tercemar oka bolo <hesitation> i gamu de o- obat obat kimia misalnya manege bisa roese mane i rusak, sehingga o kia inomo yang i ngosa ma nanga wa ketika wo ojomo harus <hesitation> i bersih ya, sehat. <noise>